<laughs> disɛka ti ba wan yeti mam basɛ da le di gura yuunɛ wuntɛɛndia ɛɛn hɛɛn. Wuntɛɛndia diɛ ma ta'am basɛ kan di. N wan di bulika ta le di yu'uŋɔ tara bala gura yuunɛ. Hmmm, wuntɛɛndia.